اه ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية نجول أن هي ثقافتهم متنوعة بشكل كبير رسميا باعتبار أن في واجد <hesitation> مكونات من عديد من أعراق <hesitation> ويعكس تقت-ثقافتهم في الموسيقى والفن والأفلام والرياضة والأعياد والإحتفالاهم.